Au aurani kekei a sket e top banavei au gegu ura vedabugana anina tu autu aragu vavine bene au gegu a vedabuga maigeri mogesina ama torerini lami bana vei ema dabuga meri blaos baregori kika banavei tu au vavine baregogu kekei be auna mogeri aveini au gegu ai gitagitagu tu enamoni korana mogesina avedabugani au vetogagu tu vavine vavine gena vedabuga vetogana tu moga mogesina bovedabugani tu dia goi vetogamu be gita ginikauani sena vedabuga bovekoukou gauni vedabugai deresi baregori boveini a lami boveini jampa baregori boveini vau goi vetogamu befoforini goi aramu tu vavine mogesina tu goi asi be gitagita kau gitakaumuni goi marevamu goi vetogamu mogeri asi beribamuni nai benamo auna mo vedabuga auraviniani maki nega vovoka au avedabugani maki au avegitatarini logo korana au gegu vedabugana mo ilauna gegu vedabuga baveiani tana bekiragiguni garina be vanagi vanagi au gegu vedabuga tu lorina atoreani deresi barana lami barana bana veia bona aragu vavine bene E deresi barana aveiani maki ma vetogana a baregona korikori au tauanigu maiga mabarana ekouani kobagu maigeri ekourini au vetogagu korikori bene fofori uranai deresi o lami barari singiresi barari jamfa barari bana vei korana tu toma vedabugana magurinai tu ilauilau vavine maki nega vovoka gavedabugani tavedabugani tu kekeni noga nai au au gegu ura baregona au vanagi vanagi avedabugani neganai autu bana vedabuga we ma vetogagu au bana rakarosi tarimarima goirariai lami baregori jamfa baregori e tarima gene liba autu kamasi avedabugani e gene riba autu vavine gene riba au vegorikau vavinegu a lubu gareva garevari nugariai maki ma vedabuga vetogari ema murikai tantago maki ma vedabuga oromananai aumo vedabuga tu mogesina kekei avedabugani nega gutuma avedabugani ma oromagu korana tavegorikauni vavine barara be gita gera vedabuga tu mogesina bita veirini nai garo gutuma au kekei gegu vedabuga tu mogesina ama toreani vedabuga tu a lami barari aveini jamfa baregori aveini singiresi baregori korana gita vetogara tu mogesina bene fofori Vegorikau nugariai maki vedabugai bene fofori atoninai benamo auna mai vedabuga tu mogesina kekei ama toreani au garo gutuma monana nega vovoka gegu vedabuga asi enamoni maki autu emaegakaguni ma agenogoini tau gegu avegitani maiga baveia asi namo o bana vedabuga gitakau so dabuga maki barari namori ma vetogari dabuga fafarori aveini mogerina mogo nega vovoka bogeboge erakavani nega vovoka gareva gareva erakavani e tarimana be kirariguni garinai be vedabuga maigeri auna bana vei ginikau ginikauri gegu tanu nuganai kekei nai bena auna mai vedabuga tu auna mogesi ama toreani vedabuga auna mogesina ama gitaiani ema veigana maki akiragiani neganai auna vedabuga na maki au taugegu na bana veia au tauanigu ai moga nai au gegu nega tai vedabuga vetogari kekei tu bogitaiani mogesina avedabugani kekei korana vedabuga tu dagara barana ta tauanira tauwagaririni vedabugana bita vedabuga vedabuga gau gitakauni tu rorinai nai au mai vedabuga agitaiani tu mogesina ama toreani vedabuga maiga tu dagara barana au gegu maguri ai goi gemu maguri ai gita mabarara gera maguriai mai vedabuga tu Tana vei ginikaua gera tanu nugariai asi tana vedabuga ilauilau toma vedabugari tu ilauilau be tarima evagalagakaurini vedabugari maki nega tari veiri gegorani nai au mai vedabuga ama kirari barego baregoani nai vadabuga lorina sini torea au maki vanagi vanagi motu aguruani sena au maki gegu vedabuga maiga lorina bana torea gegu tanu nugariai nai moga kekei ama kiragiani mai debabuga kekei lain nai kekei ama gurugani mogesina kekei ama toreani kekei